A d-a depende da-o momento. Gh'é di momenti donde m'é ciù cao mangiâ quarcösa de doçe e gh'é di momenti donde m'é ciù cao mangiâ quarcösa da säio. <hesitation> Mi no son tanto pe-i dôsci, donca fòscia dorriæ çerne a segonda opçion. No son guæi pe-i dôsci, però ògni tanto m'é cao mangiâli.